والله أنا عادةً بستيقظ الساعة سبعة صباحاً وأبدأ يومي بفطور خفيف وبعدين أشتغل إلى ما يقارب متلاً الساعة عشرة مساءً، وأرجع أنام حوالي اثنا عشر في منتصف الليل يعني أكيد، وبنعاود الكرة تاني يوم.